Arivu mai ën ritard a menu ch'a i sia ün'emërgënsa, arivu sempre ën anticip perché a l'a mai piazüme arivé dopu, al e 'na coza ch'al a sempre dame tantu fastidi, cuindi pitost partu anche mez'ura prima, ma vöi pa arivé 'na minüta dopo ch'al e gia cuminciaie magari la riüniun